Au Toropinia ave arawao. Au nauku foa, vavine kwapuna, manuole koikoi. Au ovaovanai wa vulaa vavine vavinera ria ga inaina wai na vulaa vavinera geria kepi ila omu tu pogo iaina aonai, rapa peluga ma meloka oi maie inu vavine vvagi aveugu veairao ainaina verirao e ainai ne au makina avaeleao, au makina agia lokilokiao wa, au pene enai pana vearawa aonai a eku alu pa ene nama. Au vavine vovagi ave ugu venirao ainaina verirao e amau agirao na auna ririwa ai au gugulu, kwalana ila geria kala ainanama pakurai. Pogi oma alaka venira wai, gainaina wai, ga rikwana rikwana wai, numa aveamai wai auna agia wai ila maki ai gelakawai araai ila mimaimo wara ne au ave oveva ova wai au pere rigolo kapirai e vavine para arava aonai o omu eveamaina aonai e vavine para arawa aonai. Au geku mauli paena nama kwalana ia numaimo e aloao aluaona ne ma avine ka alaka venia wai, alaka venia wai veveainamo wara, au kwaua namana ai arawaliwai, pene veamai, pene veamai au esamarai vavine ama rawalio o aikina Milin Bei vavinena auna ama rawalio. Ia Toropin vavinena e kwarao vulai. Vula ana eve wai rageo amana gena inagulu kapunai, ema wai rig o vanugana vaa lualua ema kwara ole ne au ia aveuga veniao, vewala kei aakilao ne aonai ekilao o <hesitation> pono vakila ovoa neiwao, evakitao aonai eririwao, eririwao ne ai lualua gave arawao. Gave arawao pene veamai melo vavine kunena ama apia o ne ai gema alu enamao wara vererena maki iwavagi, ai gavekila vekilana, ai ko oana o aumai a ae vaikilakuna au ia ai avakilana pene veamai ewagumona era. Au geku mauli paena nama kwalana ia numaimo e aloao aluaona ne ma avine ka alaka venia wai, alaka venia wai veveainamo wara, au kwaua namana ai arawaliwai, pene veamai, pene veamai au esamarai vavine ama rawalio o aikina Milin Bei vavinena auna ama rawalio. Ia Toropin vavinena e kwarao vulai. Vula ana eve wai rageo amana gena inagulu kapunai, ema wai rig o vanugana vaa lualua ema kwara ole ne au ia aveuga veniao, vewala kei aakilao ne aonai ekilao o <hesitation> pono vakila ovoa neiwao, evakitao aonai eririwao, eririwao ne ai lualua gave arawao. Gave arawao pene veamai melo vavine kunena ama apia o ne ai gema alu enamao wara vererena maki iwavagi, ai gavekila vekilana, ai ko oana o aumai a ae vaikilakuna au ia ai avakilana pene veamai ewagumona era. Keakea aunana <hesitation> giagia aura rakavara gegiarana ne ilageria maguli ae namana wa aorai ne au wa rakaau au alakia ne wa ewagumona aonai au alaka kwarana au eku aniani kala mavu, au alaka kulurana, au eku suga kwarana nanu iavu eau maparana wa wagira wa numa aonai